<hesitation> karazagna paty leha haiko ndraiky ai: <hesitation> raha: spaghetti ô, <hesitation> raha koa ino mai, ino m'izy ty e <hesitation> nouilles instantanées regny karaha ohatra hoe presto ô, sedapy, matsiro, appolô, de <hesitation> macaroni koa, de le paty gasy paty lafarinina igny, de raha ohatra ndraiky izy kaofa masaka ai misy ohatra hoe lasopy, minsao, ramen, de zay.